<noise> Mi nkitu ambacho nakikumbuka na ikifurie aizie nkile umwi koko akwa renji ruvyee ilinda enkuku nikalifulamu na hicho ni kitu ambakyo mpaka imanya lavu na ngama kukanjulie itakuwaje ile kindo kikii nakikumbuka nikyo, nakikumbuka moyo njilye kidonika kifua, kwanza ajenjivile ku mchupoko mkaeli mai mfunga, vilevilee miaka zaa labda kuwika namnani akanjivyaku kuvuka jitahidi kukaa, Ramadhani iku kafunga mifiri kumu na kuulia enda sikukuu enazo ntajitahidi nika- nikafunga nusu yakwe kumi na malezilwa ku kwenje ndili nda kwecha nikalifula na ikiwa hiki ndo ambacho nakikumbuka na nikifurie.